Pues ada'aña xe'exi ta tiuku ndiaa estilo ta arroz jaxe'endo tiuku arroz kuixi la'a a daake'endo jitomate jiaa porque meenni aju daake'endo ja te xe'endoxi tee arroz raja tiuku jiaa daava'ando ndi'i jitomate daava'ando ja ja ku rojoxi tiuku tee arroz con leche jiaa kiidaaki'itiindo ku lechena tee o primero inga jiaa daava'ando ja daaxi'iondo ku arrozndo tiuku te daake'endo leche ndii canela te ka'ajndo arroz con leche tiuku.